I koa moa zazalahy tia andrakandra izay avao. Ka laha nalainy gn ny hazo mazikany. Nitsarainy amzao gny raha nipetraky talohany teo gny taratasy misy ny formule. Nitenenin'igny nitsarainy am teny mafy. <noise> Nivadiky samboketra tampoky amzay i.